maziima, ebisooro ebilikununka, ebikununka kubi ti, timanyire bingi munno baitu hakali nemanya enyamunungu. Enyamunungu kali ko akasooro akakununka, kaba ne karabaho akiikaro mbeire kubo oli gonza ottakarozere, paka no' no'manya karabaho. Bwo'kuba wakawulireho enuunka yaako, <hesitation> no manya. No'bwokuba ottakarorahoga baitu no'soboora kwangwiiba kumanya ngu ayine ekintu ekyakaruga kurabaho, akasooro ako baketta enyamanungu.